നമസ്കര, യാനു നിധി പാതിരോന്ദുര്ലേ। യാനു, ദ്ര്। പദ്മലത അര്ന കൈഥലു, കാര ബേനേഗു അപ്പോഇന്ത്മേന്തു ബുക്മല്പര, കോലുമല്തിന। ഏന്കു അര്ജേന്തദു അപ്പോഇന്ത്മേന്തു ബുക്മല്പുലി, ഏന്കു ഓഫിസിദു രജ ഇപന്ദന കരനദു, ബൈയദ സമയേദു, ബരര അനുകുലവദി പുനു। ദ്ര്। ആ പോര്തുദു, ഹിക്കു വേര। ദ്ര്। ഫ്രീ ഇത്ഥന്ദ, അപ്പോഇന്ത്മേന്ത് കോര്ലേ।